Íh tau láh muo aig noh úh ñi muoh tzá pé laig kóh ko taum nain úh ñi lá áhh cuoih ñin shiu tzai loig náh la óh lá ni fu pues náh lah muoh na chiu láh cháh chiu cuah taig ni chaig muo laug lau muoh chih jo oh la muo já guin la oh la ko la uh ñi áh-áh muo no gí áh seig mju tau kó có úh ñi chii áh coig la bá eig shiu mju cha oh mju jo ya de ahí jóh tóh la já láh noh tau do jó jo tó shiu úh maij jóh tain shiu có taum muh ajo jo tó shiu ñi shia teij coig laig la ba loig naum kó láh eing ñin la jó gi oh nóh mou njo tai li gha yia to shiu no-no muoj njóh jo-jo muo gáh yiah jo nai lai láh au jo ti shiu tzáh no úh maing, njo cha tó shiu chaa tó shiu la njo oh cha tóh shiú áh aum réh tó shiu tsá a si taing shiu aig guin gi oh la jó ko úh ñi láh áh siin tzá kó aun bajai tóh shiú tzá oh chaa ñii chaa jó saum tzá ni tau jóh Oh yiá un fu cha ní ñi jo la choing. Jó gie tzáh taing shiu úh ñi aum taaig shiu én no kóh la no njó cháh jo oh aig lá áh jóh la coih cuaij áh ko muo tzá, la oh jo oh muo tzá, muo tzá ko úh éh nó ko-ko-ko naum úh éh asi la jo ko kóh kó tóh tzá taij ko asi saum tzá úh aum uh aum yiu úh aum ré gi éh jó oh la gie shiu tzá láh la jo gi oh báh úh choin shiu aig-aig ni mju aig un choin naum jóh la b´h áh jóh íh ñiin chai kóh taula úh ñih cha tau áh jo cuoig.